Leydi chinako Sin kanjum woni to ɓuri ko toye yimbe e nder duniyaaru, ngam non, joni ɓe acci danyuki ɓiɓɓe ba naane no. No joni lamɓe e Sin e hadi suduki motaaji wala limgal. Ngam darninki sauyaki yanayi je.